Kiva rehefa <hesitation> maneho fitiavany amin'ny tompony zany, <hesitation> izy alongany zany a <hesitation> sy magnekitra sy magnekitra ny tompony io, de izy koà vao mahita ny tompony de efa avy izy de efa mileladelaka akegny, de mitakosikosigna aminanjy akegny a, de akeo koà zareo an midaola.